اجمل زهرة شفتها هي الجورى نحسها هي ابدع وردة على الاطلاق. هي الدنيا هاديا اذواق. اما انا نحس بالورد الجوري الورد العربي نسموه حنا هداك هو الأكثر جمال. الحقيقة معناتها يمكن فما ورود اخرين سمحين ممكن فى وسط باقة تكون فما ورود سمحة. كما يبقى الجورى بالنسبة لنا متصدر القائمة.